Chanana janinchí, na nalekunichí na tanelakutilu, c <hesitation> lo iin tekaxu veexo teyi liluna takaxhi neniná, tayenei teñatu luxhi nii veexo ndeixhina, <hesitation> i denchituku <hesitation> ike enchintuku kuteni hí xhiken xhituu te <hesitation> tajun xhinxi xhinana telikueta laduñu talixhi chilii uxu, nilikueta tuveexo telikueta taka nax kukino yichí xhinanate tiluna kunijai veexo.